<hesitation> ñaan <hesitation> bí mëpursir puţúukan ţuko ţí mëmee ţí mënţákëm ţuko dëbaţ. Á mëmpursir këntër kájin sáŋ këyá opital ná pënam uwala <hesitation> mënká mëlaj kënjeej use këntërëna kájin, kalif bëţunkal bí kak kapursir këntërëna kájin. <hesitation> eparfom kak ayëlan këntërëna kájin. Esans dí kak ayëlan këntërëna kájin ţí ţëkoo ţímeeţí ţëkoo dëmbaţ waw. Uwala lakatiţ ţul mëyëlan kacapan mëmangu mëloont karu ndáan pur <hesitation> tetanus kabe dí ulef.